Arabia ama doginan lakini arabiainga <hesitation> wagin dogin gena mina, wala zahmal famenjimonamin wala ika fadaigidamo wala kulo hitala weka soka weka sokir weka soka weka sokintan fa tajnimo mshwaringa dawoinga jo shabi adida hawidonami.